<hesitation> este or lëꞌná dzaná de arrosná dzobna lo sarten, kaskarol dzoꞌbná lo stuf lego dzekna dearrosná udëꞌla wen wen dzekna lëꞌna ikeꞌxná dearrosná lën sarten lox xgeꞌx dearrosná dzekna lëꞌná izab nis pchoꞌx lëd dearrosná loxga dzekna lëꞌná ix̱uxkwaꞌná nup bela ix̱uxkwaꞌná nup më lber, nup x̱ob sia dzekna lëꞌná idzib gunu lëd dearrosná dzekna wen ic̲h̲ikë dearrosná mbidz mbidz. Bela xlaꞌngadená memel or lëꞌná xkëka giat lëꞌ lëꞌná xkëná pc̲h̲ey xlox xkëna pc̲h̲ey xgidná geꞌc̲h̲ las pc̲h̲ey dzekna lëꞌ ga sdzibná zë bos xlox xbib zë dela c̲h̲apná nup kës dzekna lëꞌna xbib sdzib kës ga noꞌnda kon x̱ubgiꞌn c̲h̲owna.